Säänest salatit, miä um hää ja kõttutäütvä saa tetäq, ku panõt näütüses määntsitki keedetüid asjo, keedetüid kardohkit ka saladi sisse, vai keedetüid köögiviljo. Vai ka nütüses, midä viil? No või- võidu ei saaq, aga õlli panõt, saa rasvanõ, hää salat. Lämmi saat um parõmb, ku külm jälki.